نحب آآ نطيب في الدار آآ خاطر أكل الدار أكثر صحي، ما نحبش ناكل في المطاعم خاطر أكل المطاعم كله زيوت مهدرچة كله مكونات آآ ما هيش صحية لذلك نفضل أن نطيب في المنزل، حاچات نعرفهم يعني نطيب نطيبهم ونعرفهم ونحبهم ونحس الأكل في الدار عنده آآ معناتها طعم آخر.